هي الحقيقة لعبة نسيت اسمها يظهرلي كوروم ولا حاجة كيما هكدا نلعبوها انا و صحابي تشبه شوية البيار اما تعملها هكا بلاقراص على لوحة و كل واحد يحاول يضرب الاقراص بلوحدة ب ستيكر الرئيسي باش يدخلها في وحدة من الزوايا معناه و الهدف منها انو ندخل الاقراص الكل قبل خصمك